أكيد في فرج بين الثجة والإيمان، الثجة تكون بشي ملموس مثلا إنك تثق بشخص لأنه دايما يثبت لك إنه قد كلامه، أما الإيمان فهو شعور أعمق مرتبط بالأشياء اللي ما تشوفها بعينك مثل إيمانك بقيم أو ما<غير مفهوم> أو حتى إيمانك إنه الأمور بتتصلح مع الوجت، يعني الثقة تعتمد على التجربة والإيمان يعتمد على الجلب.